युक्लेली ईद संगीत वाद्य तच, होदो निंगानु आकर्षित लांच। होदो चू बारे सुनच्यो नि जुडाव महसूस लांच, होदो निंगानु सपनो पूरा लान्नो मदद लांच। ग युक्लेली ऊ खीमा, आंगु जीवन ऊ अथिक अर्थपूर्ण रंग रंगीन बन्यामो मदद लांच। युक्लेली निमलिखित चीजों नु खीमो, <hesitation> ध्वनि, लय, अभिव्यक्ति। ध्वनि निंगा नु आकर्षित लांच, होदो चू युक्लेली बज्यामो आंगु लागेच होदो ईद वाली सुंदर रंग मधुर ध्वनि बच। लय, लय आंगु वाली आकर्षित लांच, कल्पना लांच युक्लेली बज्यामो रंग होदौ चू जटिल रंग चूनौतीपुरण वाद्य दू। अभिव्यक्ति, होदो ईद मेहत्वपूर्ण भूमिका नियाच, ग कल्पना लांच, युक्लेली बज्यामो। युक्लेली ऊ निमलिखित भावनाओ नि मेहसूस लांच, उत्साह, रोमांच, शांति। होदो निंगानु जीवनो शांतिपूर्ण बन्याच, दो शांतिपूर्ण अनुभव ली केच।